لتغيير حفاضه للطفل أول شي بتحط الطفل في مكان آمن مكان لتغيير الحفاضه بعدين بتشيل الحفاضه القديمة و تحاول أنت تنضف للطفل بمنديل مبلل <hesitation> و بعد هيك بتحاول أنت تجفف مكان تغيير الحفاضه و تحط الحفاضه و تثبتها و تغلق بإحكام مشان ما يكون في تسريب.